Tojoh enam, toj tojoh tojoh, tojoh lapan, tojoh sembilan, lap lapan poloh, lapan satu, lapan due, lapan tige, lapan empat, lapan lime, lapan enam, lapan tojoh, lapan lapan, lapan sembilan, sembilan poloh, sembilan satu, sembilan due, sembilan tige, sembilan empat, sembilan lime, sembilan enam, sembilan tojoh, sembilan lapan, sembilan sembilan, seratos.